Kyeen mu ngurum ɗikin yil, kyeen mu ngurum, kyeen mu seen mu ngurum kɨ yil nde, mop ɗess ku a mak tang ni weet ki jee muw. weet ki sise, ɓe kyeen mu seen mu ngurum, ɗeng muw ɓe kyeen mu ngurum kɨ yil nde ni ɗess pwet. A ni a nguku naan shee le ni kɨ yil, naan shee ɗak ni. Ɓe te shi pɨ njep mbii ku ɗikin yil nde weet yi reng ni. Ti kwaani so fir kɨ mop. Ɓe kyeen mu ngurum kɨ yil nde a pee ti ɓam ngurum ɗi. Kyeen mu ngurun kɨ yil nde, a pee ti-ti so kokorong ɗi yi kunin ngurum. Kyeen mu ngurum kɨ yil nde a pee ti. Yaa sar kunin ku ɗeng ɓal ɗi. Kyeen mu ngurum kɨ yil nde, a pee ti naa sokɨkyeen mu yil nde ni ɗi. Pee kat ngurum kɨ yil, ɗang ɗeng naa kyeen mu kunin muw, ɓe nguni ni ɗee ni a mee kum ku taa ku caa. Baa nguni ku kyeen. Baa nguni pee cin ɓam. Baa ni pee naa mee kunin a mbii seen muw. Pee zize, ɓe kyeen mu seen mu ngurum kɨ yil nde, ni ku ɓam ɗess. Ni pee ɓam nguku ni ku ɓal muw. Kyeen mu seen mu ngurum a pee ti soyil ɗi naan. Kyeen mu seen mu ngurum, a pee ti cin njep mbii ku naan te ti cin ɗi ɗikin yil nde. Kyeen mu ngurum kɨ yil nde ɗess pwet ku poo na mak tang ni shi kume shi kume ti ki jee. muw. Kai met ɓal mu tang.